zyietí ni náh, ni rdauën nidiz náh aveces danën queity rwuediën xí zyietígí caní, nuní caní vegetal chi nuní caní este de soya, rate pus ní nà marú comercial pus ni rchieldizën dien'd purzi rate industry ni bili zanúrabaní'a, balií nazac'ní par rdauën ni, téh nugwuel núza buny rca zyietí, ra zhietí za, zhietí xten cuch gula zahà zyienty ni rniën áh, perni àh pus pendizà, queity za nandinú xini bquiny ra manygí, xini bdaumaa chi ni-ni marú rquieny idauën pus ziedisën ni balí cayunzac'raba teniní bili bianí, ni balí-balí naní par rdauën ba.